Mbenta' ndyaba lo yejna', nzoze nchoy len yiba'na ncho silanta', ncho inchiyida, ncho yaxa' na ndyaba lo yej tata mod nchamena'.